في مكان عيشتي اكثر باشهر حرارة هي شهور يونيو ويوليو حيث تكون الحرارة مرتفعة جدًا اما اكثر الاشهر برودة فهي ديسمبر يناير بالنسبة للرطوبة اغسطس يعتبر اكثر الشهور رطوبة واخيرًا اكثر الاشهر جفافا هي عادة ابريل ومايو.